<hesitation> Farany mifôntry in-dre mandeha isan-taogno ake zah mandeha amina dentiste zegny, fô amin'ny ankapobeny koà fa marary nify ndraindray miôtaôta jirofo na mihinagna mihinagna ody fogna fô fa tsy mandeha amy dentiste, koà fa mandeha amin'ny dentiste na mandeha mangala nify mety akeke amina lera reka akeo lany miaraka amin'ny filaharana fô izy koà magnambôtra nify ndrekindreky lera reky sy sasany na roa lera karan'igny.